Voalahany indrindra aloha de ny vatana, tsy maintsy mampiasa vatana ianao, zany hoe manao fanatanjahana- fanatanjahantena mampihetsiketsika vatana. Miampy ny vatana tsy maintsy mahay mitaiza saina; zany hoe misy sakafo ao a, tsy maintsy mampiasa saina ianao andrahoanao an'lay sakafo ao io mba ahafahan'lay izy hihodina- mampihodina ny sainao mba hahaverivery dia.